Climatiseur: mampafana na mangatsiaka agna- agnaty tragno. Izy ka fa arorondrorognanao températuren'i raha io igny, lasa mampiditra rivotra mampangatsiatsiaka agnatin'ny tragno ao koa. Fô ka ataonao mafanafana ndriky izy, lasa mafana agnaty tragnonao.